طريقة اللي تقعد تغسل فيها سنانك بشكل وايد عدل وصحيح هي إنك تحط المعجون عالفرشة حقك بعدها تمسك الفرشة مالتك تغسل اسنانك بشكل صحيح وجيد من فوق لتحت وبعدها <hesitation> من تحت لفوق حتى تحصل على اتنين أضيفة عدل. شكلها وايد مرتب.